رغم إنه كان يشوف كل شيء في الليل، <hesitation> إلا أنه كان يهرب من الزوايا المظلمة ويخاف يختفي فيها. قرر الشبح في يوم من الأيام إنه يواجه خوفه، ودخل أعمق مكان في الظلام <hesitation> وبمجرد ما دخل، اكتشف إنه كان مجرد وهم، وأنه قادر يظيء المكان بنور جلبه.